هي اللعبة التي احب ان العبها بمفردي هي لعبة الشطرنج لانها لعبة تحتاج كتيرا من الدكاء تحتاج كتير من التركيز وهدا شيء انا احب القيام به خاصتا في وقت فراغي